Ihir ihir mwobwui apa gam ko tima ko kwui kamya daka barka nabima ki hara bil timayare an dalili nati ihir timayare apa tima nam mwopuma kamya bili bilirda msira ga wuti miki thungama omufa ga wuti ti timangi a ya su ka suda mi kwi ma tsukam a a omufama aya ka sudinma sakalaka makir sakalaka nfor sakalaka suda to tima bil tima ka barka sosai kamya mi go bilni sakalaka a kimtalagi masifa laka ma mi obara nunga to mi mi go bil bimayare to ga wula a <hesitation> avu akamta laga su na ollaka mi go bil tima ga wula shang suti go harari ning migi wuti timaninma ting ga gamsira kura o difaga to ana kam jiri ihir bil tima apa gam ka Tima na mwolari ka kwui kan ncuwa shang ina bila kuma ihir da kamya insha allahu rabbi yo wula onali farin oni msirakurari kuma yonga msirakurda kamya wala mido mida wutira a bila to da beti tuwa ko kada nura harse miyasifiya kaya sifi tare kuma mi dawuti mitipi ti dadi sindiwa da beti tuwa kada nda la kada canta lagi abir diya mitipi di nati gadi sindiwa ko dadi taba siwa da beti tuwa gi libila tsu ga wula tsu apani gaskiya ihir tima ana kam sosai kamya daka barka sai godita an dalili ti hir tima bila ambila ga kuma ihir bil iri gam mtikayare. Ga handa ina bila kamya dama ihirda walakamya da ga mida hara thethirda s apa mtika mawa mi yo go harari do harari thethir ga tsokti dilimta thethini ka wuti a shamta ga tsokti wuti ga tsukti wuti kag dilimta kag wuti kwaba mas tiga ja mas lada susum damwo ga tsukti dilimta thethirda kag tsukti wujir kwala tigo barakikari kuma ga tsukti mi sakati go bara simari ga tsukti bwotari ka madanga ga salirnga ka gir kwasa mtikan ma apani mi go bara kwasari ga tsukti kiti pal kagi ti gi ka madanga ko salirnga ka gir kwasa bilir mtika ga tima kam gaskiya kam ihirda masha allah.